באש תנצ׳ף פרן בפעאליה, פרע׳ אלפרן מן איי בקאיא דיאל א־טעאם או א־שבק אלדאחלי, חצ׳ר מחלול מן אלמאא א־סאח׳ן מע שוי דיאל א־סאבון א־סאיל אוול אלח׳ל אלביאצ׳, אסתעמל אספונג׳ה או פרשאנה נאעמה בללהא פי אלמחלול ו בדא תפראק דאכל אלפרן בשויה בשויה, בלניסבה ללבקוע א־צעבה רשע שוי דיאל ביקרבונאת א־סודא עלא אלבקוע ו חלהא תרתאח ל־מודה 15 דקיקה תם אפרקהא, בעד א־תנצ׳יף אמסח אלפרן במנדיל מבולל ב־אלמאא א־נזיף באש תשיל איי בקאיא מן א־סאבון או א־ביקרבונאת, חלי אלפרן יפתח שויה באש ינשף קבל מא תסתעמלוה מרה אכרה.